हाँ हम थें कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा पहनणु पसंद च। ये मा हमारी पहाड़ी टोपी, बास्केट, ऊँनी कोट, कमीज और पैंट शामिल छन। और शादी ब्याह या परिवारिक उत्सवों जना बड़ा समरोहों मा कुर्ता पैजामा पहनणु पसंद च।